Joo cantycweꞌ quiwilꞌueeꞌndyeyoꞌ tquiaayoꞌ cwaaⁿ na quitjaayoꞌ quiooꞌ na nlcwaꞌyoꞌ najndyeeti jooyoꞌ nlꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ ñequo tquia ñequio ꞌnaⁿ na jooyoꞌ cwilaxmaⁿyoꞌ joꞌ chii juu cantycweꞌ nnda̱a̱ na nntsꞌaⁿꞌ waⁿꞌaⁿ joꞌ meiⁿnquiaa quiooꞌ na nncwinom nntꞌuinaꞌ jom nda̱nquiaa juu cantycweꞌ aalqueⁿ juuyoꞌ chaꞌxjeⁿ na malꞌueeⁿ cwii nantquie ꞌnaaⁿꞌaⁿ na cwi tꞌuinaꞌ quiooꞌ na juuyoꞌ manquieyoꞌ mati ljoꞌ nlanaⁿꞌndyeyoꞌ nntseindayoꞌ ljoꞌ nntsꞌaayoꞌ waꞌyoꞌ ljoꞌ nntquieñe jndayoꞌ ndoꞌ mati canttcweꞌ cwilꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ chaꞌxjeⁿ na xtyoꞌ wꞌaa oo meiⁿnquiaa joo cwiicheⁿ joo yuu na nchii jeeⁿcheⁿ macweeꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na joꞌ jooyoꞌ jeꞌ nchii cjee mꞌaaⁿnaꞌ na nndyuiiꞌ wꞌaayoꞌ ee xeⁿ na joꞌ joꞌ tiyoyo nlꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ na ljoꞌ joꞌ jooyoꞌ cwilꞌueeyoꞌ yuu na mayoti nlꞌayoꞌ yuu na taꞌnaⁿ jeeⁿcheⁿ macweꞌñoom tsꞌaⁿ.